Omwima kwa nayanza muvandu mims chivere tafauti tafauti. Aundi mwima kwo khuranga mwima kwo khuyeta avundu. Mwima kundi, mwima kw heshima, aaah kama kwo khuyeta avundu onyela khuvaa uvere nende eshida na niwitsa khumundu uno, nomuvera eeeh wandaye onyela khuyeta avundu ano. Nikhairwe ata embula eshakhulya, mundu kama omwenoyo, anyela khukhuyeta akhakhuvire eshakhulya nomba ata akhurumire etsisendi otsye okhule okule shakhulya. Alah mwima kama okwenoko kuvetsa mwima kundi mulayi sana shichira ola onyela khuyeta vandu vanyishi khuvirira mwinjira yeneyo, aaaah ata aundi mundu avala school fees, nomba ata etsisendi tsyo kutsya yingo nomba khutsya avundu. Na khupira olusimu nakhureva <hesitation> onyela khuvakho nende imai umbekho nge ne- nenya enzye avundu kwo- kwo- kwokhuyeta avandu ku Khuvetsanga omulayi shichira ola ola olanyola uyetire avandu vanyishi mukomuniti yiyo nomba womenyanga olayeta avandu vanyishi sana onyala khuyeta awundi omundu avula erendi yaa nomukhavila tsisendi nomba nomuyeta khumukhavila ekasi ilimwa tsisendi aah atsye alipwe rent nomba akule eshakhulya nomba atsye avundu walenyanga okhutsya lamuyeta sana aah omwima kundi kwa eshima aa mundu uline eshima amenyanga na avandu ovulayi onyela khumenya na avandu ovulayi, onyela khumenya na avandu vanyishi shichira hata a. mundu namunyeka ala a alakalukha yasi na aah nalinya shichira eshima ivelemo ooh shilayanza khu khikosana na vandu vanyishi sana ta,, aa heshima yino yimuyetsa sana olanyola solakosana na vandu tawe aaa hata avandu vatukhu vandu vatukhu venyanga eshima. nokosa heshima mundu wuno alavola <hesitation> mwana wuno avula omwima mulayi. Lakini no- noli nende heshima aa alanyola ata ata vandu vatukhu valavola aah mwana wa wane avetsa nende heshima, avetsa mulayi aaah omwima kundi, omwima kwo khumenya nende avandu khukaribisha avandu vulayi onyela khuva olundi uvere munzu no mundu akhupira ari <hesitation> khuvera nende omundu alatsitsa avundu lakini uchelewe onyela khumvukula okone ninaye alafu alatsya subui. Ne ni wiyema lakini no no noli nende omwima muvi soleyema ta diavolera mundu uno aaah, tawe esye ata nakhalura tsa kidogo na nakalukha mutsuli. Lakini nomuvukula na kano eiiw <hesitation> iwuwo natsyasubui tsa ila kulavaa omwima mulayi shichira ola ovetsa olava uvere mundu wo khukaribisha avandu onyela khu khuvalisya nomba khuvawa shindu shosishisi sholi ninasho. <hesitation> olava alayetena nende avandu vulayi. omwima kundi aa khuvetsanga omwima kwa kwo khulakaya nende avandu vulayi nomba khuva omwima kwa Kwo khumenya nende avandu. aa onyela khutsya avundu muvucheni nomba otsye avundu aa va.-vakhumanya tawe. Notsya iweneyo na notsya nende kiburi nomba <hesitation> omwima kukwo. Lakini no- no- no- nimwinya khumenya nende avandu vulayi. notsya muvucheni nomba avundu undi wikhala otulia kwanza <hesitation> oo olenjera avandu <hesitation> aa. amakhuva kavakholanga nomba fundu fundu fundi. niwakhala ninavo vulayi. <hesitation> omwima kwenoko kuvetsa omwima kwo mwima mulayi. <hesitation> khuvere nende emima mivi. Aundi mundu wo khinywa amalwa. Mundu unywetsa amalwa alatsya anywe amalwa nakalukha. Ata khunjira alakalukha yingo. niyakana tsa nende omundu namunyeka aundi vakhupane. <hesitation> vamusya van- vava- vamusalisye <hesitation> mwima kama okwenoko sikuvetsa mulayi ta. Olanyola alakosanga nende vandu vanyishi Sa kama u- u uvulire khu khinywa amalwa wakane nende mundu wo khoranga umunyechire atsye takana mundu wa kharir khandi amukhule alola yingo vumie tsa sana aa sanyela sanyela ata khwi khwikhala ta alavaa uumie sana aaa mwima kama kwenoko olanyola alakosanga nende avandu vanyishi sana eeeh ilola tsa kama kama ovushire tsa subui utsire avandu ukosane nende omundu khale aah masaba mch mushitere ukosane nende ar nende omundu sasa mwima kama okwenoko ola. Ola ola. Olamenya nende avundu vulayi ta omwima kundi ni kwo khumenya avandu <hesitation> vandu vandu vandu va vandu vandi tsa aa vamonye avandu wane wane avetsa arinangwa avetsa nende shindu shina ata waira wakhola shina wakhola shina lakini amakhuva keneko sikali vwatoto ta valalakaya tsa khumundu shichira vavu vavila ata ekasi yo okhumonya avandu kuvetsa mwima mwima kundi muvi sana shichira olatsya khumonya khumonya mundu no- no- uno natsya namuvolera novolera wane. Wane wane yavola arinangwa <hesitation> olanyola kidogo mukosane nende mundu mwene kidogo kidogo nende avalina vavo mu mukosane shichira mwatsya khumonya avandu aaah omwima kundi mwima kwa mundu sa sanyela khukhola makhuva kake vulayi ta muvwatoto ta, tsa vukora sana kidogo <hesitation> uyena aa tawe nistire mombasa nistire mombasa nakalukha mutsuli novari avundu undi musoko momunyola wikhale khuliduka nova muveranda na yakhukata ari a nistire mombasa yani ovukora mundu alenya akhukate umurevire u alakhola shina ari tawe nivere munzu notsya munzu solamunyola ta nomreva ari aa tawe enzire muskulu nakhula shindu shina notsya sheskulu solamunyola ta yani mundu ivetsa nende nende vukora sana <hesitation> alakhurokanga arinangwa arinangwa aundi uvere nende nende likofi lilyo olamukhava aii aaa siundipa mia mbili tsyanje na akhivolera ari a ndakhulira mutsuli niwakana ninaye khandi aa. Mutsuli ndakhuwa ari nakhurumira tsa sai sai nakhurumira tsa jioni mwima kwenokwo aaa ni afadhali ata novolera mundu, aii tawe sai shitinyire aundi mutsuli nyela khufaula enyolekho shindu ndakhuwa. Novolera mundu ori ooh oryo mulaelewanq vulayi. Lakini na omwima kwo kwo kukora kwo vukora nendi fundi shina aaa. as di mda mulamenya vulayi ta mlakosana. <hesitation> mulola avundu na aa tawe senyela khutsirira khumenya nawe tawe mambo khula khulalakaya ninawe ta shichira uvere mkora sana, onyela khukhwesa enzyme mushida <hesitation> lakini indai ta khula navaa mushida sana. <hesitation> mwima kama chenechyo aa mlakosana nende avandu sana. <hesitation> mima kindi eeeh ivetsa tsa aundi mundu wanala eeeh yanala tsa khunyeka avundu aaah khurula nashiri mutiti anyekaa tsa avandu, anyeka tsa avandu vuliindalo, vuliindalo. Sasa aaah mwima kama okwenoko kenyekhane mundu abadilike. Shichira, sonyela khinywa amalwa tawe alafu oo onyeke avandu omonye avandu alafu wikhale nende avandu vulayi tawe olanyola tsa ukosane nende nende vuli mundu shichira umelire witsa onyeka omundu kidogo mutsire avandu mwakhamumonya aa aulire yetse mkhupane, mula mulanyola tsa khandi mukasane aaa alafu mwima kundi kuvetsa omwima kwo. kwo vuvulera mundu vwatoto kama kama mundu alakosanga ivetsa vulayi nomuvolera eii wandaye ano <hesitation> ni kama alativanga ola ola olanyola mundu mwenoyo alakhuulira shichira umuvolera mu- muvulayi. Omuvolera ori eiii wandaye ano <hesitation> yakhavere vulayi kama ooo wakhavukula injira yino shichira notsya ori olativa nomba olanyakhana nomba alaumia ata. Kuvetsa mwima mulayi khu- khu khuvolera mundu vwatoto shichira ata nomuvolera vwatoto ata ne nalova ala ala alatsya tsa baadae niyekhala yasi napatamu novola aii. Tawe muye uno <hesitation> avolire vwatoto, kenyekhana ebadilike kuvetsa mwima mulayi sana, alafu omwima kundi kuvetsa omwima muvi. aaa iyeta omundu alafu notsya khulakaya khuvolera avandu vandi ati aiii ata wane savetsa nende tsinguvo tawe avetsa nende nende nende fularo tawe sasa natsya navukula ofwenje namuwa sa, u- uyetire omundu no mwima mulayi lakini sasa utsire khandi khulanyanga khu ukhuvolera avandu vandi nayeya wane, kama kama <hesitation> nakhamuyeta tawe, sa aa yakhavera arya ta, <hesitation> utsire khandi olavolera avandu nisye nisye nisye nisye unamuwa elishati nomba nomba ata ofularo nomba elongi nomba fundu shina. <hesitation> alafu mwima kundi kuvetsa aundi mundu avere nende omutuka aa khunjira ifula yikwire ukwamire naaa aundi siku siku indala wamusave lift na navira aundi siyaola ta nomba yakhola shina. Navira navira lakini sasa no no na na na na. unyolire ukwamire khandi khurevire eii wa wandaye siunjetakho ano khusukuma omutuka kuno no omurorera aa na nakhusava lift siku fulani wavira sa ewe tsiririva tsa khu khunyakhana mm mumutoyi kenoko esye enyala khukhuyeta tawe aaah ivetsa vulayi ata kama mundu yakhuyeta tawe muyete vutsa shichira ive ilava siku yindi olava mushida nomba olava u ulwatire nomba ukwire uumie na niyetsa nende omutuka kakhuchinga na khuiva musivitali lakini na no nolova khumuyeta ilava siku si siku yindi mulakana na khulekha uumie nqaviva tsa khunjira natsya shichira wamuyeta ta lakini ivetsa vulayi ata kama mundu siyakhuyeta ta omuyete. <hesitation> vandu vandi mm musivitali na ne fa famili nende vandu vandi nomba vandqye wandaye vave. Avetsa nivakhuvolera <hesitation> ee wane wane uvere musivitali alalwalanga ari aa mweneyo mweno mwenoyo khava aa khalwale vutswa ata kama no no khufwa shichira sakhuyeta shindu shosishosi tawe uvere nende maringo uvere nende kiburi sakhuyeta shindu shosishosi ta lakini ole olevavirira ya kwamba siku yindi onyela khulwala onyela khutsya musivitali olwale vivi sana ata aundi vakhuire muicu, mundu undi aletsa akhuyete lakini ewe ewe olavola tsa mwenoyo khefwe khalwale ivetsa vulayi mmm mundu ukhuvolere aa wane alalwalanga rula tsa munzu nomba otsye omusalire nomba otsye omuchendete musivitali omulole aaa khaone lakini sasa no no nochaka tsa khivola aa tawe oyo khafwe khalwele vutsa afwe khula siyakhuyetako tsa aa avundu wosi wosi tawe khuvetsanga kundi ni kwo khuyeta <hesitation> jirani vavo nomba vandu vo vo vomenya ninavo. Aundi jirani wuwo avula eshindu witsire iwuwo khukhusava na umanyire tsa uvere nende nende echumbi, witsire tsa ari eeeh jirani mbekho echumvi <hesitation> nakhatekha neyanje i were mbekho. Nomuvolera ori aaa ata enyanje iwere shichira solenya khumuwa ta, khandi olava olechesyanga omwima muvi kho okhumenya nende avandu khwinya khusaidiana khuyetana khuyetana mumakhuva kosi aundi khusavide shindu ata wesi mutsuli olakosa ovushe kalabida otsye ivwe omisave omuvolere aii jirani nakhatekha vusum <hesitation> na nikwamire vusye vyanje vuwere khonyakho ata mukhatoo vusye vutiti enzye emale khulekha, mwima mu mulayi khuyetana lakini no nomenya tsa solenya khuyeta avundu tawe aa sukulava omwima mulayi tawe mwima kundi kuvetsa mwima kwa kwa aaa kuvetsa mwima kwa. Kwo kwo khurira ovuvi mundu aundi afaule <noise> uvere nende wivu mm mundu ufaule vtsire aundi wasomya avana vare avana va vatsya muuniversity vatsya mucollege vafaula vagraduata va vakula emituka nomba vakula omukunda vayombakha yinzu nawe uvere tsa kando yao ulaulira vivi ori aiii niye uno aiii tawe tawe <hesitation> kutsa mwima mulayi khufurahia mafanikio ka ka kavandu vandi shichira ata wesi aundi siku yiyo yulire aundi mutsuli nomba siku yindi olanyola olanyola tsisendi okule amatuka kukho nomba okule mukunda nomba ata omwana atsya muskulu ye akalushe anyole ekasi akhumbashire yinzu onyela sonyela khumanya ta lakini no nolaulira vuri nomba uvere nende wivu khuvandu vandi tss ivetsa shindu shilayi tawe <hesitation> alatsya shichira uvere nende wivu alatsya olakaye vuri nomba tsa ola alatsaya okhole fundu fundi fukhali vu fulayi tawe shichira alatsya khuvandu ovale ori aii ata amwenoyo aundi ovete muilluminati nomba uvere mufundu shina.

Ada okorwa onyela khutsya imberi oo overe nende etsisendi otifye tsa tsisendi tsyosi shichira walekha khuyeta omundu avundu fulani, avundu fulani ya yekhisave tsa kumi ama nomba ishirini walova ata khumuyeta wamuusa kamivolera aa tsyo khave ekasi tsyo khave ekasi nomba a a khave etsisendi ooo sonyela khumanya siku yindi olava yena ta aundi mundu mwenoyo mwene mwenoyo niye u alakhuyeta khandi aa khuvetsa nende omwima kwa kiburi nalola tsa aii uno muye uno sanyela khumborera shindu shosishosi ta aundi mundu mwenoyo no mukoko ovula a mukoko tawe sanyola khumborera shindu shosishosi tawe eeeh esye ni mukukhu namanya she she shekholanga. <hesitation> aundi onyole tsa omundu uvere tsa khunjira ama usinjire ama aundi ewe uvere nende omutuka nolalolanga amatsi novira nende speed sana amatsi matsi kamuwanyakho oo olanyola. Muye uno alatsitsa tsa yingo alapara sana ati eii shichira shina muye uno <hesitation> shichira uvere nende kiburi kiburi yiyo ikhukholanga sonyela khu khuhusiana nende avandu vulayi tawe kiburi yiyo ikhulanga onyela khukhola ata ata makaso ukholire amakoso lakini sonyela khwiyema ta shichira uvere nende kiburi <hesitation> kiburi yino <hesitation> otsitsa lakini yiwo ola ola olola avundu undi sonyela khi khuva nende kiburi ta olanyola mundu undi uvere nende kibiyata khukhuvira lakini kuvetsa mwima mulayi khuvaa nende kiburi ta aaa…mima kama echenechyo olanyola nolekha onyela khutsya muinjira ndayi nomba onyela khumenya nende avandu vulayi mima kama khuyeta avundu khuvaa nende shukurani khulekha kiburi khulekha amalwa khulekha khunyeka avandu khulekha khumonya avandu olanyola nolekha fundu funo fwosi few fuvetsa furi ala olamenya nende avandu vulayi mwinjira indayi solakosana nende avandu tawe ola mulayetana muvulishindu aundi ola. olakosana shindu avundu no ni uno akhayeta. Mmm ata omwana kundi oundi mundu mundu wo khwiva <hesitation> mundu wo khwiva aundi mureve nende mla mulamenyanga nende omundu eee. Mureve nende shindu avundu wara mutsuli witsa onyola shindu sheneshyo shivulao, mundu wivire <hesitation> wivire vtsire nomba etsisendi wara etsisendi mm mbaa nomba mushikapu olanyola tsa mundu tsisendi tsitsyo tsivula nomureva ati aa tawe nimanyire ta, nimanyire ta, mwima kwo kwo kwo kwo kwo wifi, kuvetsa mwima mulayi ta sasa nol nolekha fundu funo fwosi alanyola mulekhala nende avandu vulayi na mula mulayetana sana mmm mufundu funyishi aaa na vula mula mula mula mulamlu mulavukula mkondo mulayi sana mumaisha keno alafu omwima kundi kwokhufwisia mundu omwoyo aundi mundu uvere nende maoni fulani alenya khuchaka ebiashara nomba alenya khukhola shindu flani nomba tsa ata okhuraka mukunde nomuvorere ori aii tawe ino ata khuwarak… khwarakakho amapwoni, amapwoni ka kameta ta sonyela khufaulu aaah khufwisia mundu omwoyo kuvetsa mwima. Onyala khuyeta mundu uno. ulatsista khukhola shindu shiya. Aundi alanye khuchaka ebiashara, biashara yindi. No no no newe uvere nende ovunyali, onyela khumuwa, khu khumuyeta, nomba khuva <hesitation> khumuwa mawazo nkmba maono kokhukhola shindu sheneshyo. Omuyete muinjira yosi gosi. kha khakhole biashara yiye. nomba shindu shino. akhole afaule. shichira no no nomulera aii tawe sonyela khufaula tawe. mundu uno. sala salatsirira mumaisha kake ta. Alangola tsa olangola tsa urere tsa yasi vuli ndalo. vuli ndalo lakini ewe uvere nende vunyali onyela khumuyeta mm mukhole ebiashara yino. nomba. nomba ekasi ya ya yalenya khuchachisia mm mule avundu. <hesitation> na ata. onyela. vandu vanilla vand vandu vandi vavetsa vari. yaria. yaria khuchaka aa shindu shiya nomba khukhola shindu fulani. Alapara tsa aii vandu valakaya shina shichira nichachire shindu shino. Aundi mundu. uchachire ebiashara ye tsingokho nomba ala alaruka tsingokho. olanyola aii <hesitation> ata maungu kalalya. maungu kalalya. Sasa. u u uvere nende ovuri <hesitation> lakini na no no norusya ovuri onyela khukhola amakhuva manyishi. Onyela khukhola biashara yosiyosi. onyela khukhola shindu shosi shosi sh sholenyanga. Alafu otsirire mumaisha kako. Lakini <hesitation> iletsa kama olanyola vandu vanilla khkhuyeta. Vandu va vakhuwetsanga maono. nomba vushauri. akhuvolera eii mwanewe ano. no nokhola orinangwa nora mutsingokho muno sawdust. oremo khabulb. khuve nende olututu. tsingokho tsino tsila tsila tsiletsa tsila tsila tsilava tsingali. <hesitation> tsila olakusya onyole etsisendi. Nomba. no no no notsya mukunda. Lima. raka tsifwa tsino. <hesitation> rakho imbolera nomba orekho amatsi tsila trilateral. Na olakusya oo onyole this endi. Shichira unyolire unyolire avandu va valakhuwetsanga ovushauri. Lakini nova mundu wokhuria aa ata khu khutsya khumundu omureve shindu shosishosi ta. <hesitation> no no norusya ovuri olatsya khumundu nomureva. eii ano ninyire khukhola shindu. sh fulani. nyela khukhola endiena. nakhuvolera aaa ano. Esye nakhola endinangwa nafaula. Lakini nakhola endi na nakwa. Lakini no novukula injira ino ola olatsya. ola olatsirira vulayi no fault. <hesitation> novukula this endi fulani ore mbiashara ino ila ilakhuwa profit nomba olanyola tsisendi tsinzi. tsinyishi. Lakini nokhola orinangwa. sola solanyola this endi tsindai tawe. So no nonyola vandu kama venavo na nonyola vushauri khurula ata khuvevuli vavo over nende vusaidizi khu khurula khuvevuli. Valakuhyeta ne mushindu shosi shosi sholenya khukhola. Shichira ovuri olakaya nende avandu vulayi. uvere nende omwima kwo kwo kwo kwo kwokhu kwokhureva vusaidizi khurula khurula khuvandu. Nonyola vusaidizi khurula kama khuvandu vatukhu. olanyola unable khukhola makhuva kako kosi shichira ovuri.